Karazana legume a, akeo: ny pomme de terra, ny karôty, ny haricot vert a, ny poireau, ny pongy a, de ny selery a, de ny kotomila, de akeo koa sôsety a, souflera de broccoli.